<hesitation> Waakura, amagara gaawe ni- nigeyongyera kuguma ahabwokuba waakura <hesitation> nooba oyine <hesitation> ebyokukora bingi, oraba oyine abaana bokureeberera, oyine omukazi wokureeberera, oyine kukoreesa amaani kabona sente <hesitation> kandi zabura <hesitation> amagara gaawe, tiga tibikagyernda mumeisho kurungi. Kandi ekindi nwaakura <hesitation> noremahara, tokabaasa kutambura kuza hare, kokabaasa kwiruka, so amagara gaawe nigaguma, <hesitation> reero ekindi waakura, obwengye bwaawe tubukabaasa kukora gye koku burakora ori omwaana, bwingi nibweyongyera <hesitation> kutekyereza mpora kukira waaba ori omwaana, kandi ekindi waakura tokabaasa, <hesitation> waakura tokabaasa ku, <hesitation> waakura tokabona obugabe bwokukora ebi wabiire orenda kukora habwokuba tokamanya.